<hesitation> kó chapa chí ngui kó se- seguro tán veendó ña ñati'ó chapa ti'ó iin seguro chukandé'e iin yachi ni en <hesitation> kuan anrivii hí itá hun ayivii, nrivii xi vixhí atió atió iin seguridad te ní <hesitation> nani yave chí ña kú seguro tuku ña ngiovaga kudekando iin seguro iin <hesitation> ave ejen, ña ejem vaye nriú teko nriuku javaxichi ña nakenxhi nriuté ajan ajan es bueno por.